﻿جيب <hesitation> القفلة تدخل فيها الخيط التي تكون <hesitation> دخلته في البرا وحزمته، دخله مبعدا في <hesitation> في القفلة، و جيب القمجة و خيط. و مبعد اقعد دخل الخيط من القمجة للقفلة و تعاود، من تقبة نتع القفلة للثقبة لخرا يتسمى دخلها من ثقبة إلى ثقبة، من ثقبة إلى ثقبة. تخيط مرة زوج ثلاثة ربعة على حساب باش ي-تكون القفلة <hesitation> مخيطة مليح في القمجة و مبعدا تحزم و تقطع.